मोजकी थोड़ी कोपडे सांगतलो झाल्यार साडी आसा जी बायलां घालत। आनी बोरी लाम्ब आस्ता, धोती जी पुरुष लोक घालत आपल्या कामरेक जो चौदशो धवी रंगाची आस्ता। दुपटा जो छेडवा घालत आपलय आनी कुर्ता जो कोण हुई छेडो किवा छेडु घालु शकता।